Oke, christmas iban nesiban neta wamsin aus unat pipobit era christmas iban ne sibanai, wamsin oirat mam mai o ama ia oiram porowins sin ion avera pep tanai eram muisitoi oniovera. Wamsin inan dangan purapobit, dangam pura puam oit matasi bunam madangam purauobiot nan iopam tan tunabanoit, na wamsin ita dangan purapobit ai unat pipamoit. Nanga pan taminikera christmas i kosimare ni ait na unat pipan apit tan, wamsin tan christmas i dangam purapan evan oinam pep tan dukpait iowan bia kopuroi christmas i purapumit ai. Wamsin tan nesiban eran tan wamsin dangan tan wamsin tan unat tuosipa wam na wamit tan ukan menekerai deke ai aut aine tan wok christmas avere pa koropo wamit. Nesiban noa avere bekoropou wamit tan mu ainemin dokoraie, mui aineban nesiban ne biran nokaukou, na wamsin tan oiran tanai a orio ebait e naii christmas i tugosi baiopet. Tugosi bamaite o wamsin awa oito eran nesibana kosimarini ai. Kosimari niai e Aini morisio niret, oririo niait. Na era kopurio tan tugusi wami dangam purapobit wamsin tan oiran naua a eram probins inio paum, matasi baimit tam purapobit dangan tan. Wamsin tan oit purapait christmas eram puken, na pukepait tan doian ne wan ne wan ne wan ne pep tanai christmas itam konipait tan. Puke panan oist eromai dangam purapomit doian tam konipait, konin, konin, monepam tan tunan aisin tan dangan dam purapoimit. Wamsin christmas i dokpait oiran tan, wami musik kopurio na maion christmas i. Christmas i okoria wamsin christmas i tornament koporio purapoimit, kokorinan oust erau evan danis kopurio tam purapoimit christmas i tependa omain tutun christmas i purapopit erai.